මං දන්න විදිහට සුනඛයෝ ගොඩක් සන්නිවේදනය කරන එකේදී ඒගොල්ලන්ගේ නියපොතු පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම වලිගය පාවිච්චි කරනවා. ඊට අමතරව ගඳ සුවඳ <hesitation> දැනෙන එකෙන් ඒගොල්ලෝ <hesitation> සන්නිවේදනය කරනවා.